Mbi'a kiima mboɗinka ɗo ɓernde goo. Dara ngaɗaangal no haandi, taa waɗi boɗɗum ngam hoore maa, taa waɗaay no haandi ngam hoore maa. Ngam kuugal kangal, taa waɗi ngal doole ngal hollay iri ngale ku to ɓe waɗa ngal no haani, <hesitation> to waawa e wonat, ta waɗi ngal adilli to fini ngal wonno.